Boshqa sayyoralarni mustahkama qilish mustamlaka qilish ahloqiymi. Men bu haqida umuman o'ylab ko'rmaganman. Lekin boshqa sayyoralarda ham hayot bormi yo'qmi buni bilishga juda ham qiziqgan bo'lar edim.